Непэ джы дэдэм сызэгушыпсэрэр, адыгабзэр тащтэу къатыухъонэн къэтыухъунэн. Адыгабзэр тащтэу тикӏэлэцӏыкӏумэ ядгъэшӏэн. Мы бзэр затымгъашӏэкӏэ <hesitation> бзэр зыдгъэкӏодыжьыкӏэ тэри тыкӏодыжьын. Мы адыгэ дунаем тетхэмэ ябзэ замышӏэжькӏэ тыхэкӏодэжьын, зэкӏэми тахэкӏодэн. Ай боу сы сыгъапэ горэ сэгушыпсы. <hesitation> Сыд мы паӏэ <noise> сыд тшӏэныр ахэмэ, ахэ итэхъухьэгъ. Джахэмэ сагушыпсы джы дэдэм.